Edimält tegeligult om niimoodu, et inemine harinõs kõiki maitsidõgaq. Ja ku joba olõt harinu mitte nii ülimakõt süümä, sis tuu omgi joba hää. Sis või näütüses tsukru asõmõl pandaq datliid vai banaani vai vai sis mett. Et esiki mesi om parõmb ku peris tsukru.